Mi'e e hooran ka mi heewa defude jaati, kaa jonno hono paamirmi ɗum ni no fakoy wordini. Ɗun kaa haako fakoy so a ƴeewii, kañun ana herƴee sanne walla unee faa ɗigga. <hesitation> Ko tawetee jonkaa banngal ndefu fakoy, ɗun nii woni sifa mun.